Ny sokatsy zany no biby tena mihetsiketsiky indrindra lafa haly ny andro. Satria mandritra ny aly igny i no mitady sakafo hohaniny sady afaky misafidy toera fialofa koa i mba ahafahany misoriky amin'ny mpiremby azy sy ny hafanà be loatsy.